प्यार का अर्थ है एक गहरा और सुंदर भावनात्मक जुड़ाव। जो किसी के प्रति स्नेह सम्मान और अपनी गहरी एहसास दिलाता है। प्यार के कई प्रकार हो सकते हैं। जैसे कि अपने माता पिता के प्रति हम लोगों का बचपन में प्यार। और उन्हें जिंदगी भर का प्यार एक प्रेमी और एक प्रेमिका के बीच का प्यार। और एक बच्चे के प्रति किसी चीज का प्यार। प्यार की बहुत परिभाषाएँ हैं। कोई प्यार को जिंदगी भर की एक जोड़ी बताता है। कोई प्यार को देशभक्ति कहता है कोई प्यार को जुनून कहता है। प्यार इंसान को भावनात्मक और मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है। एक सच्चा प्यार हमारे रिश्ते को भी और मजबूत करता है। और एक स्थिरता प्रदान करता है जब हम अच्छे से। ईमानदारी से और खुल के किसी व्यक्ति से बात करते हैं। और जब हम किसी दुखी आदमी की जरूरत पर समय देते हैं। और उन्हें महत्वपूर्ण समझते हैं तो वो प्यार की एक झलक प्रस्तुत करता है। यानी कि प्यार हम लोगों के प्यारपन से ही होता है।